Quann t' faje gruoss c' stann 'e responsabilità e <hesitation> quindi 'a vit divent complicata pecchè se prima teniv 'a mamma e papà ca t' risolvevan 'e problem <hesitation> eh mo nun c' sta nisciun no? Quindi sì diventa chiù difficile, diventa chiù difficile e 'a verè tu. C'stann 'e responsabilità 'e 'na cas, 'e responsabilità ngopp 'a fatic, <hesitation> pò <hesitation> quann si gruoss sient pur coccos ca nun sient 'a piccirill no? 'A piccirill pienz ca 'o munno è buono e ca so tutt quant brav. Invece quann t'faje gruoss 'e avè 'a che fà cu tanta gent, gente pur ca nun t' piace e quindi là t' 'a sapè <hesitation> t' 'a sapè organizza, 'a sapè come 'a fa <hesitation> e quindi diventa difficile, pecchè poi nisciun t' 'o spiega. Ecco questa è 'a cosa, che quando t' si invecchia nisciun ti spiega come 'a invecchià buono e come, come, come 'e 'a gestì 'e dinamiche ca s' presentano tutt 'e juorn. <hesitation> E nisciun t' dice fai accussì che è chiù semplice e 'o t' dà nu cunsiglio no? 'O cunsiglio te l'e ha truvà tu dint 'a 'na pozza 'e Re Leone, 'e 'a verè comm 'e 'a fà. <hesitation> Quindi p' me sì, diventa chiù complicat. <hesitation> E poi s' mett pur ca quann t' faje viecchj e t' faje gruoss, tieni chiù problem fisici, quindi t' 'a sta accort pur 'a salute e <hesitation> t'e 'a, t'e 'a riguardà. Di- diventa difficile pur p' chest pecchè, si pur uno fa 'a prevenzione, però pò ponn ascì tanti cose, tanti cazz e so ati problem e 'a salute è primm 'e tutt. Quindi mentre 'a creatur pò ji nu poc meglio pecchè si nasci sano, insomma poi crisc buon. <hesitation> A meno che nun subisci cocche trauma. E invece quann t' faje gruoss s' sape che uno va semp peggiorann.